Yë pop'pë arroz jue nak yë xëdojpyë jadun bi'i yë xëjk jotyë kuwatëy je'e a'ax dun yaj mëdukapyë, pues jadun ëx dun i'ixë nak nyë adyun.